د میوو ډولونه لکه مڼه، کیله، نارنج، انګور، انناس، ام، ګیلاس، هندوانه، خربوزه، کیوي، شفتالو، توت زمیني، راس بیري، بلو بیري، ناک او همدارنګه انارو ناریل.